जैसा कि अपन जाना कि अब के टाइम पे तो नरा सारा साधन चाल गया, जैसा मोटरसाइकिल होई। गाड़िया होई, जिपा होई, अब पहले के टाइम पे तो कही है कि ज्यादा कही नहीं चाल जाओ। पहले के टाइम पे सबसे बढ़िया और सबसे मेन चीज है जी स्कूटर स्कूटर अब भी है। पर अब उकी अत्री कदर नि है जतरा पहले कदर हे छी। एक जाग से दूसरी जाग ले जा सके, कभी मांडा में जानो हो यो। कोई के भी शाव व्याव में जानो हो यो, या और कई दूसरी जाग में जानो हो यो। तुम्हे गणवी जादा काम आवे, इस वज़े सेजीके पास पास भी पहले स्कूटर रैंचो जो। उन्हें बड़ो आदमी माने चा इन वजह से स्कूटर होंबो जरूरी हैं।